אקטאר חאגה גריבה ווקאע’לי פ חיאתי סובחאן אללה אלעזים פ ס’סור, מא כאנש ענדנא פ לדאר זעמא תתקאל ח’כ’ם כנת שאי צורוף, ווווא ואחד אלוווקטה טלאת ללס’טח בחאל הקא, ו לקטנא סובחאן אללה אלעזים עש’רין דרהם מליו’חה פ לס’טח, הזפינא משינא תגדינא ביה, מא ארפנאש מינין ג’את, הדא מאקן.